<noise> Amin'ny ankapobeny ny toetr'andro ao Holandy agny da ora avao mandritry ny tao da feno ora avao. Fa misy avao kosa zany ny ririny malefaky.